البهارات كتيرة اول حاجة في الملح و ده بختو في اي شي و تاني في الفلفل و ده برضو بيختو في اكلات كتيرة في ناس بينفع معام و في ناس ما بينفع معام ، طبعاً دي الحكاية كدة مع كل البهارات ، برضو في الكزبرة دي بختوها في اللحمة و في الشمار بينفع مع السلطات ، في الكركم مثلاً بختو في الرز ده بيعمل رز لزيز جدا و بغير الون بتاع اي حاجة تختها فيو بقولي الاصفر و في حاجات زي البابركا و دي لونا احمآر بتدي نكهة كدة قوية للاكل و بتغير لونو شوية للأحمر، في حاجات تانية زي الهبهان ما بعرف بتعمل شنو لكن الناس بيستعملوها كتير برضو